Fahitako anazy raha ame tômôbily ozy, e pneuny eky e, ao volant-ny, ao avao ko e seza, da ao gny <hesitation> karakasiny zakabe igny ao avao koa e vitra, iza, da mazava hoazy zany e lasansy zay hindesy anazy.